Egipto ani kua tëtä guaju Egipto, jaeko Europeo kua Egipto opaete rupi yaendu jare jeräküa ani yaesa yave mopëtï tëtä muy religioso, ani ombo adora, omboete tumpa iñeevareta, jae kua tëtä arakae guie oyekuava jukurai yaesa opaete biblia rupi, jaema jaereta jekuaeño añaverupi omboete jokua <hesitation> jeko.